देखो सा हुकूम आप ना व्यंजन बनावण रा तरीका गणी परकर रा हवा एना अलग-अलग परकर उ युज कया कर ह विन्ज़न हिंदी गरम्र रे जड़ होवा हा। विन्ज़न नु अलग-अलग जगा सब्द बनावण मा काम मा लेया कर ह हर जगा अलग-अलग विन्ज़न काम म लावा हा।